Lako ndraiky tsy de azo ajanona hela loatra agnatin'ny frigo na mana an'igny satria izy kôa izy efa mihoatra ny efatra andro, efa tsy tsara hohanigny fa mampaharary fa izy délai-nazy mandritran'ny efatrefatra andro ake izy tsara.